مادة الأدب مادة مهمة، و لازم قاعد الناس تتعلمها. لأن <hesitation> الأدب ي-يدرس اللغة العربية، و اللغة العربية لازم تحتاجها في المواقف الرسمية، كاين واحد المواقف لازم تعود تتحدث فيهم بطلاقة باللغة العربية، و باه ت-تلحق لهذاك <hesitation> المرحلة لازم تهدر بال <hesitation> تدرس الأدب. و ثاني دراسة الأدب تخليك أنك تفهم المعاني أعمق للقرآن.